أنت تعرف كثير يا أخوي أني منار من أشخاص الذين يحبون السفر، واذا كان بامكانيات سفر الى الفضاء الخارجي ساذهب وأرى الأرض من خارجها لارى ما فيها من جمال وأرى عضمة الخالق عز وجل، لكن إن كان الوقت يسعفنا سأذهب وأرى وإن كنت أستطيع أن أعمر غيرها سوف أفعل.